मुजिक् अरु औदिओबूक न तन्ग बन्गु <hesitation> मलव अकर् मुजिक् पन्ग्सिन् कननै जैयो। <hesitation> तेन्तु औदिओबूकु कननै <hesitation> अवन्ग् मजन्ग् करोन् औदिओबूकौ मजन्ग् मजन्ग् स्तोरिएस् थैयो। निजि बूक् फुर्ग पोरहि न्दैम् मन बिबुल्कौ <hesitation> सोर्तौ कननै मजै बुजिम् नन हैयो। अव त्रवेल् कलम्ब न्बर पोरहि नन हैय बबो औदिओबूक हेअद्फोने लगै ननै कननै हैयो। <hesitation> तेन्तु अवन्ग् औदिओबूक् नेस्रै पन्ग्सिन् मुजिक् कननै यो, <hesitation> नन सोलो कननै यो। <hesitation> करोन् पन्ग्सिन् <hesitation> थैम् मुजिक् फुर्ग कननै य पन्ग्सिन् मजन्ग् थैम् तन्ग औदिओबूक बरहि मन इन्तेरेस्त् कय। <hesitation> के अलब औदिओबूक् गजर् गजर् कननै जैयो। <hesitation> सय वकित् मन औदिओबूक् <hesitation> जिकवन्ग् मजन्ग् मुन्गेत् मवन्ग् मुजिक् बुक्। केन्दो बिक पोरहि न्दैम् मनकै बिक औदिओबूक् न्गे त्रोय् पोरहि <hesitation> न मकनस् मुन हैयो। केन्दो <hesitation> पन्ग्सिन् थैम् अवन्ग् मुजिक् कननै य।